וויזוי א וועלגער האלץ וועלגערט אויס טייג. <hesitation> ס'איז א גראדע- ס'איז זייער פלאך און ס'איז איינגעדרייט סאו מ'קען עס דרייען אהין און צוריק און פון די לענג מאכט עס פלאך די טייג ווי- די וועג וויזוי מ'וועלגערט עס אויס.